Rah ôhatra oe navadiky mpamosavy lasa kivà za ai, de rah atôko voalôhagny ai de mandeha mody antragno za ai de kô fa tônga antragno onkany zao de magnome signe amina fianakaviagnanà amle ôlo miaraka mipetraka aminà oe ôlogno zà fa tsy kivà de le raha jiaby fatôko hatrizay tohiziko atô iany de za koa te mipetapetaka aminjare de <hesitation> drovidrovitiko mandeha magnatogno le mpamosavy nagnôva za lasa ho kivà igny zare jiaby.